Tohizo ity safasafa noforony ity azafady: "Manino laha mbo manotany ahy avao iha? Fa in'arivo aho zay ro namaly hoe aha!